"Drink" a m'enyi gye ho paa a, anomdze a m'enyi gye ho paa yɛ sobolo <noise> na kwan a wɔfa do yɛ nye dɛ bɔtɔ ahaban na wɔde yɛ sobolo no. Iwie a <hesitation> atɔ abrobɛ, esikyere, pɛprɛ, hwentia, akɛkedur. Ehohor ahataw no ho a na edze egu kyɛnsee a ɛbonoa wɔ m' ma edze nsu egu ho ma ayɛ kyɛnsee ne ma. Ewie a na asensen abrobɛ no na ɛdze abrobɛ no ho no egu sobolo no do <hesitation> ahataw no a edze egu nsu m' no do na abobɔ hwentia, pɛprɛ no yie <noise> na ɛdze egu do bɛma atse m'. Ewie a ɛde esi gya do ma oehur a yie ohur kyɛr a bohu dɛ edzi nsu ne nyinaa asesa ayɛ kɔɔ na atoɛe asɔn do. Dɛm aber yi beyiyi wo akɛkedur no ho na ayɛm na enya no mu nsu no, asɔn do enya no mu nsu no nkotsee. Sobolo - ade na ayɛ no so ma anoa no so no so bɔsɔn ho ma enya nsu no nkotsee ewie a na ekyi abrobɛ ne mu nsu na ɛdze a- afo ɛno na akɛkedur no afora nsu no a ehwie esi hɔ no ɛno ahen ayɛ sobolo ewie.